إذا كنت صحفي و راني ندير في مقابلة مع كاش انسان مشهور و لا انسانة مشهورة، أول حاجة نسقسي، ممكن نسقسيهم كيفاش كبرو، واش من مدينة عاشو فيها و لا واش من قرية عاشو فيها. كيفاش كانت الـ الطفولة نتاعهم باش نعرف هاد الانسان كيفاش كبر.